تعود تحوص تلبس الصباط تاعك، البس الفردة اللولة، اليمنى ولا اليسرى كيما حبيت. ثم البس الفردة الزاوجة، لادروات، مبعدا شد الحبل، ودير العقدة الأولى الربطة اللولة، من بعد الربطة الزاوجة على حسابك. كاين اللي يدير الربطة اللولة و يدخل القفالات في <hesitation> الصباط، وكاين اللي يدير العقدة الزاوجة، أذني الأرنب، وذنين لرنب، باه تجيه ساهلة باه يعاود ينحو.